Ostarali ana wayi hono no erop wayi nii. Ɓe fuu finaa tawaa gooto, hoɗunki gooti, ɗelle goote. Ko ɓuri heewde fuu, angele en woni ko haaletee. Kaa ɗun fuu e taweede. Kamɓe duu won ko hertanaaɓe banngal ɓoornuki. Aywa wiide, ngel, na ngelga ka, ɗum mi wana annduɗo sanne.